gott kvöld Jóhann Helgason tónlistarmaður hefur ákveðið að stefna höfundi og útgefanda lagsins en það þykir sláandi líkt laginu söknuður sem Jóhann samdi árið nítján hundruð sjötíu og sjö Jóhann greindi frá þessu á blaðamannafundi í dag hann er hingað kominn ásamt Sigtryggi Baldurssyni framkvæmdastjóra

og nýrri enskri útgáfu af söknuði sem undirstrikar líkindi laganna

þú ætlaðir að höfða mál tvö þúsund og fjögur en

þú lætur til skarar skríða núna ja sko þetta fór til Bretlands til lögmanna tvö þúsund og átta og þeir voru sem sagt að sækja fjárfesta þeir þeir náðu ekki að fá fjármagn sko til að þeir voru með málið frá tvö þúsund og átta til tvö þúsund og ellefu og það kom fjármögnun sem var bara ekki nógu endanleg hún var svona í þrepum þannig að stofan treysti sér ekki til að fara í málið á þeim forsendum og og þurfti að gefa það frá sér einfaldlega og þá kom svona smá hlé í málið en síðan náði ég sambandi við lögmenn úti í London sem eru með málið núna og þeir sendu bréf Universal tvö þúsund og sextán og þeir tóku sér einhverja fjóra til fimm mánuði í að svara og kynna sér gögn og síðan kom svar frá þeim þannig að þeir

í sjálfu sér hefur Lövland og Universal vitað af þessum líkindum alveg síðan STEF málið var tvö þúsund og fjögur og auðvitað hefði ég miklu fremur viljað að þeir hefðu sko samið á einhverjum nótum um þetta frekar en að gera þetta svona en þessi ákveðna útgáfa af söknuði enska hún var eingöngu gerð upphaflega sem

en þar sem að við erum að sjá þetta ske í annað sinn hjá virtum og stórum lögmannsstofum í Bretlandi að þeir nái ekki að fjármagna svona stórt mál þá viljum við hjálpa málinu ef svo má segja og hérna vonum að þetta hjálpi málinu af því að enskumælandi fólk gerir sér ekkert grein miklum mæli og Íslendingar hvað lögin eru lík af því að það ruglar fólk bæði kammerútsetningin og íslenski textinn og svo b kaflinn sem að eiginlega kemur þessu máli í rauninni ekkert við sko en hvernig er hægt að sanna ja að söknuður sé fyrirmyndin hvernig

hægt að beita til þess þetta er góð spurning það er hægt að fá tónlistarfræðinga til að bera saman lögin og hreinlega bara reikna út hversu mikil líkindin eru og þetta hefur verið metið bæði af íslenskum tónlistarfræðingum en líka af óháðum erlendum þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu að það eru yfir sjötíu prósent líkindi sem þykir fáheyrt í þessum þessum geira það eru nýleg dæmi um svona mál eins og til dæmis

og lana del

útkljáð utan dómstóla vegna þess að

þar ertu með lögfræðideildina hjá

milli og segja strákar eigum

en þegar þú ert með einstaka höfund uppi í ballarhafi að reyna að kljást við fyrirtæki eins og

þá bara ákveða þeir að þæfa þetta í hel þeir segja bara við semjum ekkert við þig og þú hefur ekkert efni á því að fara í mál við okkur en fordæmi þessa máls segjum að allt fari á versta veg og annað hvort ja nái þessi málshöfðun ekki fram að ganga eða það verði hreinlega dæmt hvaða áhrif getur það haft ég meina þýðir það að menn úti í hinum stóra heimi geti bara tínt upp úr íslenska katalógnum og gert lög að sínum og skákað í skjóli þess að íslenskir flytjendur hafi ekki bolmagn til að sækja sinn rétt ja það eiginlega liggur í augum uppi þannig lagað séð að þá er þetta ákveðið fordæmi það er sko níutíu og níu prósent af íslenskum lögum hafa ekkert svona fyrirtæki erlendis og þannig að er hægt að gera eitthvað fyrir íslenska tónlistarmenn til þess að tryggja ja aðstoða þá með einhverjum markvissum aðgerðum til þess að standa vörð um rétt sinn já þetta er mjög góð spurning réttarkerfið náttúrulega býður ekki upp á það að hjálpa fólki við sjáum til dæmis líka með hönnuði hönnuði á sér stað það

getur verið erfitt að sækja þau mál á sama hátt og bara allan höfundarrétt sem verið er að stela stela STEF er félag á Íslandi og lagið er skráð hjá STEF en STEF hefur bara ekki bolmagn til þess að fara í svona svona mál þessi mál eru gífurlega stór í rauninni og kosta mikla peninga en hvað liggur þá fyrir núna nú ja áður en ferð í mál þá þarf að safna fyrir því í rauninni já verið að leita eftir fjárfestum og eins og ég segi þetta er gert til að hjálpa auðvitað getur þetta farið á á hérna hvorn veginn sem er en en þetta er alla vegana sú leið sem að við sjáum færa

segja jákvæðu ljósi á þetta frá mínu sjónarhorni og mögulega í besta falli þá að tryggja fjármögnun sko aðila hér á Íslandi og erlendis

ja sko þetta er þekkt leið í Bretlandi sko og að sjálfsögðu er það öllum opið sem

mikil hagnaðarvon í sjálfu sér sko þar sem að svona stórar

í húfi eins og í þessu lagi sko ertu tilbúinn fyrir ja baráttu sem gæti tekið þess vegna mörg ár sko ég er í sjálfu sér löngu búinn að svona kúpla mig frá þessu máli svona tilfinningalega séð sko en mér ber svona skylda til að fylgja eigin lagi þú veist

ef aðrir vilja hjálpa mér í

þá get ég ekki farið bara og og segi gerið þetta bara og set mig ekki í neitt

út af því sko nei sjáum hvað setur kærar þakkir fyrir komuna Jóhann Helgason og Sigtryggur Baldursson þættinum er þá lokið í kvöld það var nánar rætt við Jóhann í lestinni á Rás eitt í dag og líka í Síðdegisútvarpinu

hægt að finna þá þætti á veriði sæl já